لا، الاختفاء طبعاً، لان الاختفاء ر- يمديني اركب أي طيارة، وأطلع عالمكان إللي ابغاه وانا مختفي، ما حد بيشوفني، واخش أي مكان ابغاه وما حد برظو يعني بيقدر يشوفني، أما الطيران كله بيشوفك وانت طاير، بس الاختفاءأفظل يعني بكثير، ما أحد يمديه يشوفك، ولا أحد يمديه يعرف عنك أي شي، وراح تيسر كل أمورك، وتقدر تسوي أي شي تبغاه.